والله ماذا بيان نتحكم في الطقس أكثر من إني نكون عندي قوا بدنيا خارقا بون, خاطر <hesitation> الطقس ياسر بكل تأكيد كل السنوات هادوما, ياسر تبدل, ودوتيل فاسون معاش واحد حتى يعرف ايش يلبس, تخرج الصباح صيف, العشيا شتا, فالر- فالنهار ربيع, <hesitation> لذا نتحكم في الطقس, ونلبس اللي نحب خير- خير ما نكون عندي قوا ما نعمل بيها.